Urip kik, yah keriet kik, urip jian, urip pun rigit, urip jian tong batung, yeng pun sakit. Yeng pun ineuk-ineuk. Yeng pun age. Yeng pen kesat. Yeng pun masalah. Ineh la keriet kik.

sagak, menyapik, pesinui, ineh yah anah amik ponan..ineh yah koluk tan kik, le'terk tan kik ,pekonau..atah sau, langit piak itouk eh kojah, ineh yah koluk tan kik sau..tong urip kik lah..ineh

Kelunan udi, kelunan min amik tong daleh amik- penganouk kelunan ineh min amik jian. Dekuk amik jiak petobang ngan lobuk, petobang ngan kelunan.

Berajan sekulah du'kuk kik koluk sebab neh monak pengejian, monak urip, monak kemole tong urip, bukan konak atah sau, sau..man urip du'kuk yeng pun sekulah..apabila pun sekulah langit itouk, jiak mole urip..jiak urip.

Ramey napun amik tong daleh amik yah amik bungan yah amik lengodoh, yah amik maneuk...duman mareng. Ineh.

Yeng pun pukuk lah..bengosak yah ayuk menyalau itouk neh, kerna akouk yeng pun adui boken..ulouk tai melakau lah, menyalau..yeng pun pukuk neh..ulouk botik lah, tai menyalau..ulouk melakau sineh, melakau sitey lah..ineh ulouk tai menyalau ulouk lah ineh..

sukon ireh sukat, sukon ireh mojam, jiak konep..tong ireh alek ujian, tong ireh alek menyurat, alek basak ineh, jian konep amik

Pinek ireh lakin tong daleh amik itouk ; lakeik Ngau, um Tului,[um] pinek lah lakeik Sigum. Pinek pinek lah lobih neh ngaran ireh sau yah sumak keningat kik ineh ireh lakin tong daleh kik itouk.

Amik koluk tobang, amik koluk pojah. Ineh pengejian amik pebakeh, potew, amik pebakeh. Ineh ayuk amik seritak, amik tosog, amik pebarak.

Sukat. Kalau kik mojam manouk, sukat eh miper akouk dalem sekulah. Kat barang lobuk itouk, konak laptop, konak inouk, konak eh mah pun neh. Ineh peh dan kik mojam ayuk, dan kik mojam manouk dan kik mojam pakey. Memang yah sukat miper akouk, ineh dan neh pun ngan kik. Dan neh yeng, konak tog neh miper akouk?

Du'kuk ulouk koluk nat daleh ireh, pongah ineh, du'kuk ulouk yeng pun sonang urip ulouk tong daleh ulouk, yeng pun adui yeng pun keroja tong daleh ulouk..terpaksa lah ulouk tai tong daleh ireh, ayuk ulouk pitah urip, ayuk ulouk pitah nasib ayuk ulouk pitah rigit, ineh du'kuk ulouk tai tong daleh ireh

Yeng pun sekidak, amik samak ayuk barang lobuk, amik pesamak ayuk barang daleh bai. Yeng pun sekidak. Sama ke amik mojam ke ayuk. Dan ne amik tenonak rah. Amik mojam.

Minut lah, yeng pun adui amik minut lak boken, amik minut lah..amai lalek menyurat sebarang, amai lakek sukati bet rigit, ineh gaya amik minut rigit, amai lalek alek ket yah yeng patut

Petonak ngan lobuk, petonak ngan bakeh ineh ayuk masek numon ineh tong pon, keh amik adet, keh gaya amik petonak amik monen ineh dukuk amik mojam

Yeng pun akouk mojam kirak tong joh udey langit. Langit langit langit, yeng pun udey langit. langit langit. jah manouk eh pudey, pun eh terk, pun eh tagak. Pun eh terk, pun eh tagak. langit piak itouk yeng konak sau, ineh tue udey. Sau pun eh tagak, langit itouk jarang kok nat tagak.

<noise> pinek nan bengesak tuai jin daleh jah <noise> pun ireh tuen, pun ireh lobuk, lobuk bengesak <noise> tuen, lobuk bengesak kayan, bengesak kinak.

Kuk kik yeng pernah tai melakau tubang konak ak- juk tosoq. Yeng akeuk mojam tosoq. Dan pun kelunan yah pernah tai melakau tong bek, tong banget mungkin mojam tosoq. Akeuk ya iteuk ineh yeng akeuk melakau, yeng akeuk mojam tosoq.

Mutouk ireh jau, mutouk ireh mukun. Dekuk ireh mojam nan amak, dekuk ireh mojam nat amak ineh. Ireh mukun, ireh jau, ireh maren.

Itouk piak tabe itouk yeng akouk mojam, tabe inouk..dukuk akouk, yeng akouk pun ngeninik piak itouk..Jadi lah, yeng akouk mojam yah mah eh Tabe, malai nalerk, malai kinan, yeng akouk mojam..

Nebare buak, dei lalek bosau. Inouk bosau. Keh. Yeng pun ulouk bosan lalek neh. dei ulouk mamak, dei ulouk sat. Yeng ulouk bosau. Keh piak nebare.

Beladak. Somah somah akouk tai beladak. Musit, beladak. Rauk, beladak. Kekomah-komah tai, beladak beladak. Ineh yah pogeng tan kik, beladak. Somah somah kok tai, beladak. tong tuvu tenuvu ulouk, beladak loh kek musit.

Yeng akouk mojam tosog akouk tai tong ader. Yeng akouk kalek tai tong ader, tai tong <sniffs> ader, tai tong lang. Yeng kalek tai.

Yeng akouk mojam tosog, yeng kalek pun lah..pun lah sik sik, tapik yeng akouk mojam tosog..tosog kelunan yah eh monak kemaeng..ngan kik, yeng akouk mojam, keh..memang pun lah..sik peh yah kelunan, padik kik, yah kelunan kik memang pun

Langit itouk, pun sekulah tapik yeng jiak. Jalan neh sat, yah melanyah. Jalan luri, jalan tanak. Bareng konak tong daleh bai. ah Itouk yeng berapa jiak lah, yeng memuas konep.

<noise> kat semua barang, kat semua daven ineh mipe akeuk murip loh kik yeng sukat nonak kek lah. Pebolek kik eh ayuk kek alek berajak alek.

Yah ineh..pun ate'jiak, pun ate' yeng..pun ate' lan, pun ate' usit..avik langit itouk..keh neh..keh tuwerk neh..petukan tukan, pun ate' pun, pun ate' jian, pun ate' sat..ineh..

Yeng pun kirak tong ude langit jian, awang jian. Yeng pun ineuk kirak dalem neh. Sajak langit sukat ayuk ulouk murip, ayuk ulouk mukuk tong rak neh. Ngelinget ulouk.

Akuek yeng mojam itueklah pongah jian neh akuek pongah neh pun nah kalau oleuk totik yeng pun boken neuk konep oleuk neuk piken oleuk muat nat pegosak boken konak ireh konak oluek

kelunan tong tv yah koluk tan amik, semuah yah koluk tan amik..ineh amik tan tv

Yeng pun torep ireh anag tong inak amik, jian ireh..torep ireh, yeng pun inouk manouk..yeng pun inouk rah..jiak ireh anag ineh, keh..

Kalau nah mani tolong ngaan ulouk, ulouk tai miper yah lah. Kalau neh baat, kalau neh yeng sukat nin nah. Ulouk tolong yah min lah. Keh lah penganouk ulouk tai miper kelunan yah yeng sukat. Barang inouk eh nanouk nah, ulouk tai miper yah.

Kirak kek tong udey- udey langit, akouk kirak adet yah pengawu ngan urip yah pengawu.

Sumak dan kik padui akouk yeng pakey pon. Kalau kek mukuk, akouk ayuk pon. Pabila pun ireh pon akouk, tobai akouk ; akouk mongen pon. Memang lah ineh pakey kik putung langit. Siget langit, siget jem, siget saat, memang akouk pakey barang konak tog pon.

Akouk juk koluk akouk jadi kelunan yah pun sukat, yah jau, yah sukat min kelunan manouk urip manouk inak, manouk adui, manouk keroja jiak.

Kejiak lalek pogeng muik ujuk, ayuk eh molau, ayuk eh jian. Dei eh sogit.

sukat, pon itouk lah sukat mipe dalem urip ,tv itouk sumak ayuk ulouk mukuk, salau ulouk, dalem langit dan ulouk mukuk, pon jian..

Pun ireh barak tosog adui ireh sau. Yah konak adui ireh tai turu, tai lak- tai pogen, tai kaka.

Akouk maseg kredit tong pon kik, senokai kik mauk numon yah narak rah. Kurek numon neh, akouk mauk ineh.

Yah kebosau kik lah kalau neh larui tong cas neh, akouk bosau, akouk yeng pakey lah..yah kebosau kik lah, inouk..amai minak eh tong berk, tong sak, tong yah mole tode',mole bilak..

Ireh koluk nat seritak sau sau. Seritak atah sau. Seritak sau, Ineh koluk kebasak, ineh koluk tan ireh anag.

Tosog leterk lobuk yah pongah tan kik pun. Yah neh konak dan amik keleterk, dan amik pojah, dan amik ramey. Ineh tue.

Suket yah lalek koluk keninik kik dan kik anag, yeng pun suket boken..tamen ra, tamen nove, tamen saning, penakoh, lakeik bilun..ineh yah lalek senuket ireh ukun ireh topun kik yah pogeng keninik kik..

Adui yah juk koluk kik, padui yah yeng merisak, yah yeng sat. Sau, dan kek sekulah ineh mah tapik dalem piak iteuk konak kik maneuk eh.

Langit tong inak amik, pun ate te'ek, pun ate tagak, pun ate neh bawuih, pun ate neh yeng bawuih. Keh langit tong inak amik. Langit itouk lalek te'ek lalek nonep tong inak kik sitei.

Owk..amik keliwah barang, amik keliwah inak..amik keliwah daven..ineh ayuk amik, amik bayan bakeh..

Penganouk kelunan undi tong daleh amik, mauk ngaran, sik yah pun ngaran, yah pun mendaftar keh piak ireh, yah ineh sukat tai..

Ireh tai tong daleh rah, tong inak rah. Uleuk nin lobuk ,kelunan tai melakau ,tai konak to'rk ulouk tai peliwet, konak ineh..

Langit iteuk, tek, nonep. Joh joh tek maneuk jin buik itei nik erei. Keh langit iteuk neh, yeng pun ayuk neh jiak. Joh joh joh neh tek, yeng jadi jadi tuvu neuk, yeng jadi jadi neuk neh.

Tong joh amak kerapit itouk, akouk yeng mojam sik yah nutouk kik. Akouk peh yeng mojam lah

Ireh tonak ireh padui ireh tonak ireh manuek adui dey ireh yeng mojam padui dei ireh yeng mojam manuek adui manuek yah sukat rah

Pekuwak lah..konak penganouk bengosak boken manouk, keh kerk penganouk bengosak amik..mosah sen, samak..keliwah barang, samak penganouk bengosak boken..mosah sen ineh, samak..kat kat ulouk mojam konak ulouk mosah sen..kat semua ulouk itouk..keh lah penganouk amik..

Pun jah kenyuai yah kojam kik, yah kenyuai jau. Ineh ngaran neh lakeik danag monyert.

lakau solai koluk tong konep kik yah tai turu, yah tai mengasouk, yah tai pogen, yah tai muket yah tai ngejalak, ineh adui solai koluk

Yeng pun eh kevilik amik. Amik kevilik lak adui kelunan jau, adui- adui jian, adui yah buleh pakey. Adui yah buleh min urip. Min ulouk um dalem urip ulouk, dalem um inouk lah. Dalem urip lah.

Dalem itouk, adui yah pongah nouk kik, akouk sumak mauk ireh tuwerk. padui somah somah, akouk mauk ireh tuwerk. yeng akouk mojam seritak

yeng akouk kalek motit sapik, yeng akouk mojam motit sapik, walaupun akouk ponan, yeng kalek akouk motit, yeng kalek akouk mongen sapik..keh, yeng sapik.. yeng akouk mojam mongen sapik

Sekidak neh sajak kurang yah mukun ineh. Dekuk neh yeng mojam. Pun yah danag itouk ineh dekuk neh mauk danag langit itouk neh, yah mojam nat hurup, yah mojam nat numon. Ineh sekidak neh, memang kurang kek lah yah mukun.